Raha ny fahafantarako manokana fa mangotra amin'ny maripana ambany kokoa ny rano any amin'ny haambo dia noho izy any ambony dia mitarika an'lay a- masoandro hanome hafanana azy izany ary koa mety vôlkano tao ambanin'ilay ambony.